Mobelaaji ñifooji cumu nafata ko ɓamde kala ko fotata ñifde cumu gila kaɓirɗe mun, gila gaas mun haa e ndiyam mun, haa e yimɓe mun mbele doga, hucca law, hucca to cumu ngu woni to, ñippa cumu ngu.